कुछ सब्जी ढेर दिन तक फ्रिजवा में धइल जा सकेल लेकिन कुछ सब्जी जल्दीए खराब हो जाला। कोशिश ए करे के चाही कि जल्दी से जल्दी सब्जी के खत्म कइ दिहल जाये, लेकिन फ्रिज में धइल सब्जी तीन से चार दिन तक ताजा रही सकेले। इहि बीच ओकर खातम कइ देवे के चाही, नाहीं ते सब्जी सड़ए लगेले।